أفضل زهره على الإطلاق شفتها كانت الليلك، شفتها في حديقه عامه في فصل الربيع، الزهور كانت لونها بنفسجي فاتح و رايحتها عطره بشكل ما يتوصف، كانت متفتحه بشكل باهي و كانت لوحاتها طبيعيه، حسيت بالهدوء و الجمال وقتها و كانت لحظه إسترخاء وسط الغابه.